<hesitation> الكلاب-الكلاب دائما تكون ودية ام لاودية؟ ولكن السلالة في بعض السلالات معروفة بكونها ودودة ومرحة مثل <hesitation> لابرادو ريتريفر <hesitation> بينما قد تكون سلالات اخرى اكثر تحفزا او حذرا مسل بعض الكلاب الراعية والتجارب السابقة الكلاب التي تعرضت لتجارب سلبية او صادمة مع البشر او الحيوانات تزهر سلوكا عدواني.